I ägni deciddan donde ghe convëgne fâ unna tägnâ e coscì trassan pe primma cösa i perimetri da tägnâ, e dapeu comensan à tesce a ræ ciù fitta, in mòddo concentrico, e ô fan conn unna specie de bava che ghe sciòrte da-a bocca.